Me na'a ute ca wie ca leso jadi'n hia banger, toe ma di'an latang weki, toe ma di'an latang kudu sehat weki. Asi na'a ute lebi one mai ca wie gu ca leso, kut jaga beti tuka. Eme ata di'an me ngoeng hang ute bayam, poli pande'n ute bayam langsung hang kaut karna toe ma di'an eme nggo'o lebi beheng lite na'an kandungan one mai bayam toe ma di'an latang weki. Ata di'an kole latang weki dite langsung makan, langsung hang kaut poli pande'n neka hemong eme sisa hang, neka hemong tutup pake tutup hang one mbaru.